आज के जमाना के लोग पहिले के जमाना के हिसाब से बहुत यात्रा करते जेकर से प्रदूषण भी ज्यादा होएल काबर की पहले जमाना म बहुत से बहुत बैलगाड़ी हो गइस ए सब राहत रहीस।